كنفضل نحصل على الهديا حيت كيكونو تدكار كتقدر تحتافض بيهم لمدة طويلة يمكن يبقاو عندك طول العمر اما الفلوس كيمشيو ويجيو و مكاتكون عندهم قيمة اما الهدية فكتكون عندها قيمة مهما كانت الثمن ديالها سو كانت غالية و لا رخيصة المهم القيمة المعنوية اللي كيعطيها ليك الشخص و كتحتافظ بيها مدى الحياة